A izy alôha ny karazagna toe- toetrandro haiko: misy toetrandron'ny asara regny, am'regny le tegna misy mahaleny be regny de am'regny koa matetiky misy cyclone zany de misy koa vanimpotoagnan'ny ririnina amin'ny andro manintsy le magnerikerika regny de misy vanimpotoagnan'ny maintany am'regny zany le tsy de misy ôragna regny sasatr'ôragna.